Epɛ dɛ enoa kyirefuwa a odzi kan, esͻ wo gya, edze kyirefuwa to nsu mu na edze si gya no do na ibua do. Afei, igyaa no ma ohur fa do ara bɛyɛ minitsi du-enum. Minisi du-enum ekyir no, itum tuei kyirefuwa no, esͻn no ho nsu na edze nsu nwin gu ho. Ewie no dɛm a, iyi kyirefuwa no, ebͻ na ihuan ho nna kyerɛ, wo kyirefuwa no aben.